जे तुर्की लोग करवा है नी जे तिर्फी लोग तो अपना चागा वन जारा। लोग रो है की नी उससाद जी मद्धी एसियागा खाना बदश लोग करवा। है तिर्फी सामराज्जे इस्थापित करलो जो पोलो। <hesitation> अपना सोमनास मंदीर चे नी <hesitation> जा पोलो तुर्क। वाड़ो जे आवलो ने बार अक्रमन करीने अपना सोमनास मंदीर। ती सब सोनो चूरी कोरी कोरीने लिजातरो हो ये तुर्क जातरा लोग। घणाद लड़ाकड़ा को है ने घणे बरबर जोती को है जे उम्यावनसी। सासकतु के इस्थापना करली, ने इस्लाम धर्म मा रोल ला है।